Jlawuk duniyan kak daten kuribe nək kək tina bam bam tu əmdan iskur-əmdan iskus akci bari uktlek ii ankalin Jlawuk duniya akci dek tirzananon, ɗek sammanon be akci kawo sati umdan ako kakcina akci ja yauman akci a sammati yarou atimanko barikci 'ilimik jlawuk duniya kakci kak daten, toh bam-bam kwekci jluwuk əmdik tina nen əmdak daten yane kamo ne wunii gatatkideci irwen, imchuno nautu na yane dawom ne wuni nana neri acit ku waka har aci bato gawani ci itinan kwaya nana nari toh yabzari amaduwam yana ɗe wuni i ayi duwon marwuyan yaye daten ai jingimma newu'i ya kusguze wuni i irwen suno na aci datledu, aci garginatu yauman aci izga bem-bem aci ajlumu, toh jlawan kan imdinakwen kan daban əmdin nen əmdin umdau kusguzago jlawaw i kunun alham, ben kima gagana gikawo satemdin kai kokuma satemdin ben gadi yauman toh yazinemdun ma a ajlami nanu kada ajlami nanu kada be kada yauman asategi na anegi kalla a'a ko kuma gijlamu nawun mena gijlamu nanu kwaya to kada a satusa yauman yadugwai kallam ana yi gi kallam umdak daten akci bari uktlekci deng kuka nenci ilinmi adan saman nanu, toh kaka tinayeda bambamti, kak tina wunu kaca laga gayim deye acanari makaranta, makarantak bokok zamanumcho atumanko paltu jluwuk ulimik daten dek kak tina, akci kak tinau akci biya guyawu'yimuman biya aci anana dan dagafi kirotok boko aca laga gayim, aci damu emcuno primaren gade name aci ji sakamdren keno toh emdit ku arine manko aci akuzguza jlawari kak jluwik duniya arine atu dava atu davam yaye agi gi barari nagi ankalim sumom, har bikem yee aciy kwai agin soramma kuma gizga benum, acai tammanici vadkwai gamma yau mina bew-be acu jladu a kazaru ben-bam muna chino be tana yalheci a kazari ben-bam emcuna yalcitku aci jla daram. yal haci ben-bam a kazari ben-bam umduk tina dukwago dirak mayawarin etkwan karatu zamanum so be tin ekfaawo, mina daten numsitku emdan etletaga mayumin iskun bembe tina m yawari jlamaga yau, gijawe dan duwo gi magravu yaye gu jana a gija du jlawan i ɗau kwaya agi ga jlava-ga jlava yauman givirai ifda yauma ya hinta ma imso wunin wane, imsi ye wunin wane, imsi ye wunin wane itkwan ben ba num itkwan ben ben ma'yimu jlamaga ben-ben a faru jlamago ben-ben ma'yunu jlamago aci a kusguzan ben ben a faru jlamago wutla gamau ye ben ben metkira jlamagau ya simpap karaya simpap kara na ye hmta yaikam ben-ben metkira jlamagau catku jlawuk daten nek kak tina bam bamtu aɗamcho kori ko kak tina kuribeuka agiwutku wanatki tamyae ya jlumu na to wunuyi inchu tan ta jlamu bem cuno be gijlamu tina gawau emdau tina karatu boko palaltu emdau to bakatta ko tina wanan afanyi dowan aci sojin yaye to agi yee gincu ga kati sojin kima aci, aci duwon aci malamuk primaren yaye.